<hesitation> Ne kpe ƒo amea ame ɖowo nenyie exa amea <hesitation> otsu na gbe ne ame, egbewò axa ŋtɔ tsã ma gba aƒo nuƒo o. Mì dzina hloku dena nu me, anɔ hlokua be tsi mim Vivi. Mì yina atiketɔwo gbɔ adzi atike ava no. Evegɔa mì gba dzina ne ekpe ƒo wò, evi be ƒo nawo, wò ŋtɔ tsã yewo, mì va yi dzina dzogbeti, wo yɔna gbe ɖe be dzogbeti. Ne mì dzi dzogbetia, mì mì ɖanɛ ne ɖevia, mì gba trɔ dzina dzogbetia, mì tu nɛ, mì tugu nɛ keŋ aƒiɔɛ ɖe kopo me. Ne mì fiɔɛ ɖe kopo mea, <hesitation> mumu nenema, mi nana ɖevia, ɖevia nona. Kpoa enana be <hesitation> ekpea, abi nɔna numa nɛ kpoa numɔwoe wuna abia kpoa ana be ɖevia, ŋɔtime ʋuna nɛ, ye ekana ɖe eme nɛ le egbe be zãzã gbɔ. Voa ekpea ɖewo lia, wo me xɔna emɔwo tsã o, wo yɔna gbe ɖe be yetrɔ, wo yɔna gbe ɖe be siasixe. Egbe mawoea mì gba dzina woawo tsã, mì ɖana woa, ya ne eɖea, ya dza amidzĩ ɖe, ne ku gbea ne ya na ɖevia ya dza midzĩ ɖe ŋkɔ ne gbea, axa na ɖevia ba no. Ye tsã gba wɔna kpe, kpoa mì zãna numɔwo. <hesitation> Ne mì le zã enumɔwo kaka vɔ ekpɔ be ye le zã gbe mɔwo ne ɖeviawo vɔa mele kpɔ ŋdzedze nɛ oa, mì kɔna ɖevia kɔ yina ɖe kɔŋdzi, atike ne wo ŋlɔ na oa. ya ƒli azã ne ɖevia kpoa mìkpɔna ŋdzedze ne ɖevia